Gn'olo sasany moa zany mampiasa lame fa iaho manokagny mampiasa coupe angle igny mora ampesaigny sady sy raha hoe mamparatry zany fa, igny fosiny aketoky sara da tapaky e vazakohonao da izay.